Inmoo ba gaɓa moon kan ba daɓa malee gaɓa kwee tee mwa vee yoo ɓoo moh ɗah mwa maren sheke moo yin shika, shoti ka ɓoo ɓoon ti gaɓa ti luki ti luki, ɓoon ti gaba ki luk kaɓon laɓalee tiree ɓoon ti gaba kanin nee daga loo shuwa ka gbenee, boon ti gaɓa ti baturi, toh berin yilli ɓoh kii tiree mwa baa gaɓa ka ɓoh laɓalen ɓurak koo gaba ka ɓoh laɓale koo kiii baturi berin be bii tii kii ka gaɓa kaɓoŋ kanin gee kaɓo nee tii naɓoh mwa bee mon ba mee gaɓa mon lua in moonee gaba katii nungshee, yanzu berin nee ka ti nunshee ɗaah, min baa gaɓa tii nungshee min balen dengleng tee <hesitation> nunka nee nuntanghe min lwaa teeng nee nunghe mi min balee lwaaa mii piplilwaa bii in mee firii. mee kwee firii mii ɗe mee shee ma meeŋ firii ɓoo mowa dee mee mwa koole loo gaɓa, moon koolee loo gaɓe ɓaa ɗan lubli taa ye nunkan shi gaɓe ɓah koo mee kakwee ɗan ɗee koo kole ɓaah ala mon alale ba lee mee koo lwe moon balee mee koo lwaa ɓaa mon taklee lwaa moon bii. ka ba kwee ɓaya pii tee ɗee moon yimale moon yimalee shootika yimalee kween mwa yimale nan shooti ka yoo Yee nuŋkoo dee were tal dee, ko lo kaaŋ dee, mooon nyimani moon yimani mon faa nyimalee yo kapin mwa faa nyimalee, mee kan lwaa firinu moon faa nyimalee baya koolee teen gaɓa moon koolee gaba moon lwaaa yin shika gaba kan dit na kan mowa bana lwa, lwa yoo vong yoo lwa vong yoo lwa ni nikan baa lwaa ni tagh tin tanghe l nyakwin, too mooh balee lwaa bii mwa balee lwa bii mang baa lwaa kakoo doo loo yinna gong lwaa lwaa lwa ka koo ɗo loo ni yinna gong lwe ni taŋ nywaa, lwaa kweŋ tan nwaŋ nuu gaba moo ka ɗwili ɓaa ɗan twalee dee moon twalee dee kwee yin shika yoo koo mee ɗo shi gaɓe dee ka sha gaɓa kaa nee washak washak ka nee naa tii gonghi shoshai yoo. too moon faa bee ɓaa teree aa baa moon gaɓa moon ɗwii ti yilaleenu ɓa teree a baa moon teeree moon baa, mwa yil tee loo nunshu gong gaɓe moon yi loo nungshi gong gaɓa mo inma gaba kwee mwa furiin shi yee nung nee nunshi gong gaɓe, mwa firin shini ɓah luk ka tii shibit sheen shee. kati nwali shee to moon firi shii ni kwee, moon firi shinii ɓa baa ɓa yilli tee nuŋ nuŋka yiinii kaɓon neele nuŋ shi gong moon yilli kakwee ɓa ya baleen da tanghi, moon balen daa tenghi ɓa dwii shee in moon mangni nin ma Nin ma dwiili baa ɗan twalee yuu eerum moon dee tob, in nin ɗan ɗwi tob ɓaa kolee teen yee nung nee nunshi gonghi ka nwali shee ka tii shiɓit shee, ɓaah shakalee ni jwaa moon shakale jwa moo kole tee nunka folee ka fole malee ti nung shi gongmo moo kokkole nin dee ɓa luk nunbiyelee ti weelele kani daɓalee moo koo lee ye ye magi moo she ye ko ɓiya moon dee, moon koleni fek sheye kori toh yi shika vukoo ɓoo eree kori ɓoo har ɗii ɓoon gee o ɓwen kori ɗa nin loo ɗee lini, moo koolee korin mon dee she yee timemoo shoti ka ɓoo eree lini ɓoo, ar ɓon ar nin loo ɗee linin ɗee moon koolee ni ye nunkwee ka folee yelee ti gaba kwee ɗan bawai yelka bakle boofaa ka malee, ka lul ka doree nagee a kuk ɗii din vung nin loo ba gaɓa to yelee ka ɗinga uri tii malee yelul ka ɗingaŋ lare, ye lul ka dinka larere, ima daaman nyam na moon shee moo firii shi nyaminu jah vee yami laamla, moon firi shi nyamin nu ɓaa piiha kolen dee. moon pii moon koolen dee shee mee, nyam mo kwe ka mwa furi mwa koolen mee she wee yoo ɓa pii a kolee dee ah shakale mangni ni ɗwi nin faa ɗwili ɓaa tere in gaɓa moon shee ɓele ɓa balee mee ɓelee mo mon ba mee ɓele kw lwaa kapin ha kole ɓelee shobida yin shika aree shanka ɓelee ɗilli ɓoo, ɗan jubshi ɓele moon jubshi a koolen mee Ɓelee kwee in mwa erre yimaleen sheema yinshika ye akwai ɓele ka ɓon ɗeɓee ɓeyako ka ɗeɓe shee penele, ye artal dee moon ɗan yima she moon loo shuu kada nin yika tangh gong moo tal neelee dee ɓaa moon firi shee ɓaa aa twalee gwee bon twalee gwee kwee yin shika shoka moon tangh ɓele kwee fuumo ka fumiyo, kuma ka ɗingan sha shumi bwa wee yo ni ɓmwe kween shoka nin kolee gwii, mon kole gwii mon nang ɓele mon ɗwi ɓaa tere mat teen shiɓi gaba moo in ma gaɓe kwa mwa tanghi fek ɓee kwin ɓa tangh. in mwa folee ti lul yoo maa mia ɗan nya tiye lul ɓaa shiɓ tob ɓa ya tang tee tang in mwa ba kuman gaɓa kani shakale juu <noise> ka wariki tin gee a jolob, aa daɓa dukka lk gaɓa kakwee kiɓo ɓoon gee ɓoon fek balena perep peng mwa baa lukka kwee to in luk gaba ti wari kii ɗa moon firii shi gaɓa mo koo a kolee mee ka dwilin lwa moon eree firi she mwa ere kolee mee kaa dwiliŋ lwa, mi nee kimi min kan ɓan tang voroŋ ɓo mi ɗan dwi mee ɓan kooleeŋ lwee, ɓaan ɗan mang naŋ vee amma mii mang na te laa yoo, mi yili tee yee nukka yiini kii nuŋ shigong mii winii shee min winshee mi haɗale min yima gaɓe min yima mi koolee min kolee mwa kumi teen nywa mwa taka teen yee lwa moo moon taka lwaa mo ba she gaɓe ɗwi bo mwa ta mwa ɗeɓee tee yee nunka yanzu kanin kokkole lwe, Kaye baduri tin geeni aa green beans mwa kokkolenin loo to kiɓo ɓon gee bwaŋ ɓele kati mee yang <noise> luk ɓelee tii baduri kantmee nyan luk bele kakwee ba shee a mangne ɗwibo mwa ɗeɓe mwa koleen mwa kokkoleŋ lwa mwa kole mwa kokkole shee nungka yi baduri tin geha karot monee ɓo ere lini ɓo yimwa aŋle lwe, to nunka kwee yona lilla nee lini ɓiya linnang ɓiya ere linna ɓoo, <noise> mwa kokkolenin mone mwa ɗeɓe duk yee nuka mwa kolee lwe mwa koleen lwa gaɓa moo nee shit nuu in mwa nee kuma da shikee moon gangdiyee yele yele bel loo lala tii shee akwai kanin gee aa gaɓa ka nin tanghe ti nwi ɓurak ɓoon gee ɓwen ashidamai, to in mwa nee luk gaɓa kakwee mwa ba gaɓa moo tii vorom rii, bayadda ka jaan wulale ka ba gaɓa ka titii kwee ti vurum moon balee mee gaɓa moo mee dwi kpaka kolen loh ka ar gaɓa ɗa mon kpaka mon koolen loo ar gaɓee ɓa nyima bale teen mee koŋ lwe mon bale mee kakwe lwe meen dwi ɓa kole gaɓe ɗan twalee dee moon twalee dee ɓa dwi teen shi nwi mo ka eree nee yoo nwi gbere ka ere ne yoo nwi ka yini kamwa tanglee yin shee nwi she nwi ka ka nigoomoo fula ɓa tanglee in mwa tanghen ti nwi gbere Moon loo wini shi nwi gberee kwee moon ɗan kepkep da nwi gberee, ɓa kole ye erum dee moon loo nee ɓakwee yelul ka ɗoree ni ɗingan lare ele ka ɗingan uri tii malee ele nwi mo ka mollo mollo wini ɗaŋ shi nwi fa amma yele tin uri mon fa wini nwi don yinshika moo er tanghe na ti ɓakwee daga nwi shee gaɓa yoo, mwa ɗeɓe shiɓit, shiɓit kwee nunka folee tanghe kafolaaa mwa tanghe ti weelee in shibit yoo mwa er tanghe yoo yelko ɓa luk yelko in shiɓit yo ni er tanghe nung yo to mwa twi shibit mo, mon koo shiɓit kwee daa shii twi nuŋ ɓa twi in shi shibit yeleng ɓaa voro kanin loo na yanzu voro naa mee yoo mwa wee ɓee yo in shiɓi kwen yeleng mwa yene shiɓit ɗi in ɓee yo ba le shiɓit mmo loo marfii tang moo kalwaa idan kwee ɓa yee ɓaa twi, twi teen shiɓi moo yin shika moon nee ɓakweeŋ ɓoo yoo daɗu nunghi yeleng shiɓi ɗii yeleng ka ere twi shi yo Shee daiko akolee mee lwaa moon baleŋ loo tang kwee shiɓi ɗi ka ne mwa twi shiɓiɗi mwa mwa mwa laree ɓolle yoo moon faa twi shiɓi moo mwa kole ye nungka fole maale ti shiɓiɗi ɓa luk ye maggi ka fule male ti shiɓidi mon fa fek ɓa ɓa mat tee shiɓi gaɓa moo, mwa fale ne gaɓa moo nu a nele gaɓa mo neneshid nunu.